البيتزا طبعاً لأن البيتزا تحتوي على المواد الكربوهيدرات الموجودة في الطحين تحتوي على الجبن فيه <hesitation> كمية كبيرة من الكالسيوم الضروري جداً للجسم وفيه الخضار من خلال الطماطم والزيتون <hesitation> والفلفل اللي يكون موجود في البيتزا مفيد جداً وفيه فيتامينات.